<hesitation> Tulakal a' makoo' u- uyaan ti wotoch u junp'eel a' refri men tulakal b'a'ax tu b'el utz'aj ti umänäk k'in <hesitation> ja', ub'u'ul, u- ub'äk' b'a'ax yan ti- ti kuxtal y ulaak' k'in kub'el kumenb'el ti ujanaloo' y tulakal b'a'ax.